וואס א אווען- א אויווען איז געמאכט פאר. א אויווען איז געמאכט <noise> צו קענען אפקאכן <hesitation> <noise> אפבאקן זאכן. מ'לייגט אריין אין די אווען מ'- פון די פארנט האט עס- קען מען עס עפענען אזויווי א טיר און מ'לייגט אריין די עסן אינעווייניג, מ'שטעלט אן ווי הייס מ'וויל ס'זאל זיין און מ'לאזט עס אינעווייניג ביז ס'ווערט אינגאנצן אפגעבאקן.